Avelatsinao i. <noise> Vita zay da henteanao hoe aia gny fokontany misy anakahy henany izao. <noise> Vita izay da hentenao ñy añaran'y arabe hoe eto gn misy anakahy. Am gn' alalan'igny amin'izay gn' anaranao gny lala; da amin'izay tsy trobo. <noise>